بنفضل إنه تكون عندي بارشا إخوا, حتى انشالا حتى متين خو, مش حت- مشكان عشرين, خاطر <hesitation> تبدا وحدك بلاش متعنها هالحياة, لا عندك خوك لا عندك أختك في الدنيا, لا حد يساندك, لا حد يعطيك كلما حلوا, توا حتى العرك والمشاكل بين الاخوات, واللهي فيهو قوي, خاطر <hesitation> يااسر ب- بالحق أنا من العباد اللي ياسر حساس وياسر مليء بالمشاعر ونحب خواتي بصفا مهولا.